Ngalhangira obuthuku bunene ekihugho kitho kitholhere eryolhoba omundu akakulha kusangwa ibwa akabya mwa kiplaningira enakinemulhere, wama kiplaningira eghukinemulhere neryo ambere kikasakolhobera omwa myaka yaghu eyirikulha kusangwa ibwa wanganabya ewabirisomesya abana baghu omwa myaka yaghu eyobulhere meryo ghukabya ghukakulha ewatsuka eribasolhomamu beithu neryo beithu neryo ghuthethaba <hesitation> wamabya esiwatha kiplaninbgira eghukine mulhere kika kukalhira omwa bukulhu. <hesitation>